الرياضة التي تحتاج أكبر قوة هي رياضة العدو لأنو عندما للإنسان يجري يدل جهد كبير جدا جدا جدا والرياضة حسب ضني التي لاتحتاج الى جهد عضلي كبير هي رياضة لعبة الشطرنج لانها تستحق فقط جهد سعني ذهني ولايس بدني عكس رياضو العدو التي تحتاج الى جهد كبير جدا جدا ولهدا أقول أن العدو ورياضة الشطرنج هما متضادان